Yeɗɗa kanda’a mwa tishukuɗu mughu siɗi aboyi kugu kuɗai sallolingae arrae mingae arrae kug tabat kughi gitabbata kana ɗuri arrain kugh wulli kana ɗuri arrai ɗukso kana tra wa magaranta mimingae array wlla’a sura tamwa, sirraa kugutamwa ɗhikuwa guda killi ruwran ga kira ku samudt chin ghwi chigaba evingu kuguta traaduwa kwa kawai su taa chimba makasuku’ ngae ɗi kuguta rea fidda tra kwa kasuku gala mwa kasukungae gala mwa. a’ammala tuka umɗu arrae aɗaaɗuwa kkna kawai laa zaure chin ghutra ji emdilaka la lthawar emdigi la emdrakwa asibitti gula lthawar emdulakakwo nigima giɗɗa wi laɗa nigi sira kigta agwo.